إيه طبعا يعني سلج بيظ يعني أمره سهل وهين <hesitation> أول شي <hesitation> أجيب جدر وأحط فيه موية، أهم شي إنها تغطي البيض، بعدين <hesitation> خله على نار عالية، ولين ما الموية تغلي <hesitation> طلع البيض خلاص يعني، وبكده بيكون مسلوج <hesitation> بعد الوجت المطلوب <hesitation> طلع البيض وحطه في موية باردة شوي عشان يوجف عملية يعني الطهي، وبعدها بتجدر تجشره وتستمتع فيه.